Xhu unuro nikunovaro cuchanra lojan cuchara ranchero ján, kunduru ján kaxuelero ján este uun uun ñunuu nukuan nakachinro kenani ni najunero ndavru kenro yakunu navaru ñono tenro nditajan ye'e kavatuu ñonrojan jan nduu takaya uñantaro ján ho uun ijo'o nrutevidi konrojan, ndakuturu iho iho uundanta ndujugan yandai kuka anija oña'a taluchitujan ko'o luchijan ko'o induka nui ko'o ko'o ijono anii ike taka teninojan koi induka nujan toko koniro ke'e ño'i ñakunero otuu konro kavatunuu intuka anii koo inluchi to'o ake taka ndichi luchi nanika chíkenro okentero ñayuu niñenu tu'a kenro iko luchijan noi ikero andichiko kono anijan oko, ndakero tenino nakero hi comida i inijan ndakero ya'a ani kundakaro nduu nu nukoro kuduvaru chinuru yajani kuu kono kava tuturu unduchiru nunru nimodo kachinro, yuchi nuu cierrajan nduchi iin nduchi iin atuu, tuu cierra nui chi iho ihonajan tanduru uu yuchi nuu cierra jan iho najan tu atuu unkanra xhienu nui, dukuu kuñajan kunuvaru na'a nimodo ketikoro kadaniruna kandaniro nuu yunuru.